Ny isañy fiañakaviako da tsy voaïsaky. Fa no resaky tao no zaka da ny farañy kely da mañomboka amy dimy volaña eo. Da ny farañy be amiñazy eo amiñy valo amby valo-polo tao eo ho eo.